اني يعني نحب انه نطلع مع شريكي لانه انا شخص اجتماعي بس ما بحب انه نكون كتار بحب الفسحة او الرحلة تكون بسيطة بعدد ببسيط نشارك مع بعضنا كتير تفاصيل <hesitation> نقضي مع بعضنا وجت حلو وممتع <hesitation> ما نكون كتار فنبوظ على بعضنا المتعة بس لما نكون عدد جلي <hesitation> بننبسط اكتر.